Ndiyan, Ñaandu, Yiite e ko kaake defirɗe e ɗo lelotoomi. <hesitation> sabi ndiyan ɗun neɗɗo defirta, yiite ngee ana hasindinaa. So wanaa ɗun ko ñaametee koo du e neɗɗo leloo ɗee kulle nii non. SO ɗun kaa fuu hawrii fu <hesitation> tawan hiɓɓii.